יא, איך האלט ס'איז זייער וויכטיג צו לערנען היסטאריע <hesitation> פאר א פאר סיבות; איינס איז ווייל, היסטארי רעפיטס <hesitation> וואס ס'געווען ג- געשעט נאכאמאל אין א- אין א כמעט די זעלבע פארעם, סו, צו וויסן וואס מ'האט געטוהן און וויאזוי נישט צו טוהן אדער וויאזוי יא צו טוהן